komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að ræða Shakespeare ástfanginn sem er sýndur í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Selmu Björnsdóttur og hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir Shakespeare

þetta byggir náttúrulega á

frá nítján hundruð níutíu og átta og þótt verkið byggi á sögulegum persónum þá er þetta nú skáldskapur

hér segir frá

William Shakespeare sem glímir við ritstíflu þegar hann á að vera að skrifa gamanleikinn um Rómeó og Ethel sjóræningjadóttur en svo kynnist hann víólu sem dulbýr sig sem leikarann Tómas Kent og hún verður honum andagift að frægasta leikriti fyrr og síðar um Rómeó og Júlíu það er algengt að vinsæl leikrit séu kvikmynduð en það er

sé gert á hinn veginn eins og í þessu tilfelli já það er fátítt og þetta er svona svolítið

Elísabetu drottningu og þetta tímabil og svona spinnur í kring ímyndaða ímyndaða sögu eða sögu sem á sér enga stoð í raunveruleikanum aðrar en aðrar en þessar persónur einmitt og með alls konar einmitt mjög mörgu svoleiðis og það er einmitt eitt sem gerir sýninguna mjög skemmtilega fyrir þá sem þekkja verk Shakespeares að vera svolítið á veiðum eftir þessum tilvísunum þegar Shakespeare segir jú jú leikritið verður tilbúið á morgun og þá hnussar í ég held það sé

á morgun á morgun og á morgun allir þekkja og og svona fleira í þessum dúr

léttleikandi gamanleikur og fer ekkert í felur með það nei fer ekkert í felur með það þetta er gaman en þetta þarna er rómantíkin og gleðin og gamanið í fyrirrúmi leikmynd og búningar gríðarlega flott og sjónrænt og sviðsmyndin og sviðið iðandi af leikurum í alls konar hlutverkum og já þetta er bara stór og mikil gleðisýning einmitt þetta er fjölmennur leikhópur stór leikmynd sem snýst í hringi það er brotið upp með

hvernig fannst þér Selmu Björnsdóttur takast að halda utanum alla þræði sko mér fannst henni takast ég hef fylgst með Selmu

sá uppsetningu hennar á Gosa í Borgarleikhúsinu á sínum tíma og þótti hún mjög skemmtileg og einmitt showið þar alveg á pari við bara show erlendis ef ég má sletta með show en hún heldur mjög vel utan um alla svona listræna pósta það er kannski helst í leikstjórninni sjálfri sem

mér finnst henni aðeins

fatast flugið svona vinnunni með leikurunum sjálfum það er kannski

sýningarinnar að þótt það sé mjög mikið gaman þarna þá kannski vantar

já vegna þess að það er líka boðið svo sterklega upp á hana miðlægt í verkinu er staða hún fær ekki að leika á sviði hún fær ekki að velja hverjum hún verður ástfangin af eða giftist hún fær náttúrulega ekki að klæða sig eins og hana langar til hún hefur hún hefur í raun engin völd og þessi sterka persóna brýst gegn svo mörgum af þessum þessum viðteknu venjum þessa tíma en við sjáum svo ekki í leiknum

áherslum í leikstjórn hvernig það síðan fer með hana að að beygja sig undir undir þá siði og venjur sem henni eru

og hvernig hún í raun fórnar sér fyrir William Shakespeare og hans snilligáfu við sjáum ekki átökin í því fyrir hana sem ég held að við hefðum alveg sko Lára Jóhanna Jónsdóttir

er mjög fær og hefði alveg ráðið við að koma því til skila en ég fékk

ekki þessa tilfinningu og ekki heldur eiginlega frá Shakespeare sjálfum sem gengur líka í gegnum erfiða reynslu missir konuna sem hann elskar og stækkar um leið en við finnum kannski ekki alveg fyrir því nei ég ég upplifði það ekki og sérstaklega í lokin þar

er svona kominn aftur á það sem hefði átt að undirstrika verið svo auðvelt að undirstrika breytinguna sem hefði orðið á honum en það gerðist ekki og ég sá engan mun á Shakespeare í

þótt þetta sé ekki söngleikur þá skipar tónlist stóran sess í þessu verki hún er eftir Jón Jónsson og Friðrik Dór birtist í söngatriðum sem brjóta atburðarásina upp í staðinn fyrir að vera partur framvindunni beinlínis tónlistin og þessi nálgun ganga sko mér fannst tónlistin undirstrika ég upplifði þetta mjög mikið sem svona rómantíska gamanmynd þetta minnti mig á Much nothing eftir Kenneth

stemningin í verkinu á það sem er bara frábært sko mjög skemmtilegt mér fannst tónlistin undirstrika þessa kvikmyndatilfinningu stundum

féll hún mjög vel að því sem var að gerast í verkinu til dæmis þegar þegar þegar söngkonan Guðrún Ýr g d r n verður hluti af leikmyndinni en stundum kemur hún bara labbandi inn og einhvern veginn brýtur upp þennan töfraheim sem er búið að hafa þó nokkuð fyrir að spinna og

koma okkur inn í og þegar hún allt í einu labbar þar inn þá fannst mér

til hvers var þetta uppbrot hvað átti það að segja mér eða gera og ég skildi það ekki alveg ég fékk það ekki

er þessi sýning sko þessi sýning er fyrir þá sem hafa gaman af því að fara í leikhús hlæja og upplifa rómantík og gaman og hver hefur ekki gaman af því á sýningunni sem ég

var fjöldi unglinga sátu upp á efri svölum og þau greinilega upplifðu mjög sterkar tilfinningar og fannst þetta alveg frábært

mér finnst þessi sýning vera mjög skemmtileg brú

ekki vanir að fara í leikhús eða vanir að sjá söngleiki eða

þannig leikverk yfir í það

jafnvel mögulega að þora að kíkja á alvöru Shakespeare sýningu já dýfa sér alveg beint í djúpu laugina já og mér finnst það mjög jákvætt jákvætt skref að taka

fyrir komuna Brynhildur það má lesa nánar það sem Brynhildur hefur um

að segja á

punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl